Am- am safa, ya yawaleu emeun. Law ya waem, am safa ya wale fafauni mele yalau ya waem, helau, amra yan, am <hesitation> amni watafem, am hunan amra esen, fitemea am soaksefu. Am lofole umauki, mauki huan am setu amra yawameam, am innonikelem, amtul falawayam, am hifsef, amra rawayame, am tebu. Am hil ya wele fafauni meun, am mik, amra fatara, am mik amra fufura, am suku am balawaya maun, lew am hil fatweste am ikamhe, am ikam taiki baruheya am mikam tu esen ya wele faufauni meun, am suk amni waya masefu, am suk amra ese enin, wayamem am rekelen, am imnu. Am inu wuhi lotu amra ufayaem, am tebu, am tebu huan, am hakalai, am hakalai huan, arabotu huan, am aisef, am ai sefuan, am ina, am ina ara bakawa lew. Ama ka'awe taradani inin, sudah abunat waku tadiyanika, <hesitation> am hila am radarani me amra munaini siradaranim amra yanani siradarani, amra daranim amra asilefim, amra aslife anime, amra sife botume, am hunani amra isin inin emeun, tu- tubaikifme am tulun. Am tulun balawayam, am hakaruhu am ruhu, amra esen aslefi meun, tu amra darani meun, am uti, uan lehasala, ta- tafaleni wayaman. Holehe malafun, am uti fatumeni holo, am hakaruhu, am tafa lelumani kewa inimelay. Am tafale, am radaranime lekewa inime, lew kewa eneme, lew am loy am miki meleu, am miki meun, am ulukini fatwam, am mik sefu am tafale lew, am tafalasefu, am huna amra esin kalabasa emeun, am titakufra am ofu, am ofu huan, am kafa ofun wayam nahasup. Abuna ho malafu, haitahili, am utimeu, am utoka nira, nehua malafu am yoku. Am yoku huanni ime, am utoka nira tahimalafu. am huna am fainam. Am hunani faina huan, lehasalaha dalah adalah sefu, am otuka huan, <hesitation> en malafu sifnika amra aslefem. Amra yanani sirakarimi, amra munaini sirakarim. Nea amra munani sira karim imehu abuna ha botono. Am huna am lima irani faina. <hesitation> leha salama adalani fainahi adalah sampe malafu. Am yok sifu, am huna ni amra esi enin tubai anime, am tolu am tolu lotuhuan, am tebuni amra esen leflefi meun, am tefsefu, ara botu amaun am hakalai am hakalai lew, am aisef am aisef am ina. Ara bakawa amra yanani meleu laklakni saka am hilsabu <hesitation> ya wele fafauna anha, am so'uf, ya kahe um ya wele ya fafaunama. Om sofsef om sefe wohi om esi wohi home amlew, am soflew. <hesitation> mikrum ra fatara imeun, sampe ara kailoi meun'a, nika'a nim rafata meun, umiki ufatwahe mesefu tufatwam maekinahe um mik um rafatara ratu, ya wele faufanime yananime ayakahe, yananime barang yak kuluki ra fatani meun, akuluki kulukis sampeha, eseni ya wale mehu abunaho, huffur aini, um ini um sufsuf, um iskia wele enin, lehe sefu metatulau, ya wahe leu- leu tasafa leu. Kubang inin talibe, ukukotera kalo fit enehua mutuwa. Tara yawai menhua asafa, irehe tatikubang kalone tahe si safafitin, ita seng bisa tatekubang ei tasef fitimeni tahe mutwa. Kalau nihua mutwa ne diyal, ira bisa tara ya waim si safa si tawele taha lafili. Tatikubang bisa tasaf fatara esen ya wele meun, ya wele fafaunim, tu yawele mehata rurutar daranim. Ira hetati yawele meun, tu esen enin kubang nete sisafatara fitim, ude kubang hubang. Tara ai fiebuleni sira wahaem, si sa'a si hala si bolu, si halafeli, si tekubang ita enin cumata nawarani fitti enu, nesi si safafitim tatikubang. Kaloni tewa tewa. <hesitation> ya nanim meleu ayakahia. Kote um nika um tan hanania ei ita inin, tetera iyesi icumat'ta nawarani fiti menu. Kubang matanis, um hakasafatu, u- uwa utu neste, utun enlo emehe. Billialew um hakasafatu, utu nes- te utun enlo, ita enin huwa eta enho rakanimho, si esani si rakakar yanme rahase tekubang diyal, ita'en tadakara kubang, cumata nawarani tara esen enin fitti enin. Te tara ta- tabalawayam ta anka fatwin, ta huna esen enin, enim si sikini balu time iraho setiye kubang, ni omra amara se enin, asal homeha ibalawaya ha'i anka <hesitation> ikebele fatini balutam, ie siktu enimene balu taku <hesitation> cuma ha'i nawani esen, fiti inlaw nou, te idekubang <hesitation> ikalu ira aifelunan, se balawayam se huna esim loinua sete kubang, nomra amara cuma nawani esa fita saja, jadi um nika um <hesitation> um haka safatu kubang esif.